Emionwo nimhe-mobolen omhe wan bhaghonede ayagbokha we elamhen nowa bhe agbonede aya gbo khe we elamhen nomhenwase nede before eniwan guagbokha egui must aro awe elamhen nomhen wan se because egui etua emhonrion enewan oyagha mue lekele lu enewanni osuboyaguelekele-khia bhoha ofha lue-mhin otare bhinian otare bhi nia enekele we orio ghelenor enemhen gha ghi solobor ekuedowe ee eyerio eghawe niyan attack ele obhe tobhehe Erio aya live oh but aghi bhedo zekhin elamhom bhehe nimhe lenlen omhen wan onaghayi awa awa agha ghuelamhon uhian obhe gha guawakhian ogha deceive elamhohan odhotamghon obhedotama obue neyohobafi gheieleheyi oh ghebhe neyawe lehekhowa oh elamhen obhehe ogharo but oghilavevani mo mobor wa yoniyi even bhe-agbon naghiye nanian awa ebho moborluo lemhien ewe ghia male mhin even uweghare man okhokho emhin ewe giamalemhin mhe-nimen sekhianse bhi social media ebo bhoghabhe sabor maokhokho emhin memhan yayi ohe fo but awa eghia wa uhumhun bhe naya ghi omhan uhumhun merelen ereguan Eghawenode ode ebven awa enio mhan eghimuhian away egha we noghade oghade eghawe noghakhian oghakhian awa gha wu bhi de luebo mbode elue burial mhe neya luoghomhan because ebo mhen beyigho lu ebomhenwina agha lue burial bhe na luoghomhan iriaya filighokua eghalueburial nawa bhe-na lughomhan because say awa omhen wan awa-remhen wan egue saye mhen wan sole igue seye mhen wan sole but eghia-ghi-ye nania weyan sabo-ghie gui uhumu oghagbonede okha egui akhin egeni egui jobho-yanke mhana khia se ibhie bhie wan no yaghamue emiowo nekele oghalu but awa nia agbonaghiye nanian awa ghi mobor elamhen niyan ghi use mhen relenghe euse elamhen obhehe like abhe esini ihe emoboyoni mu But abhi awa nero aghi guuian-guan bhe naya guanmhan guan uweghawe nemudia yebha igimudia uweghawe ne-lawowa ighilalo onimobo elamhen nime deghe nomobomhenwan esa but mhen lenghe everyday enagbona ya fiwelie ebo eghima elamoha abhi atalakpa eyante sabo malen mhin but eni yallo daghomhan eni wegbegbe oleghie enamue yan yizoo because uwegha selele wan egbomanwa but awa noror amie ghiana mie ni de way nebo ya lue yan mhin olakpa yangiyan ta nahunure alhough men bhe len omon alaba neghibhe giouhumu but oghelanmhen nolaguan na nia abhelamhen lemhen-wan na sabor gio uhumun ogele yo na guguan noyanhon nomhan awa ni mobor Amiawebo nemhenwe especially o-ghebonoroni mhelenlen uweghelue-ena-emhin ebhe guor awa bhi egui mhen mobor mien nor kaka omhenwan mhelen lenle ebo osabor mae emiowo emhen ena wa bhe ene gui ehn yan even ni enawani mhen mobo deghe bhor